अगर मेते अपरा ब च्चा ते बाइक चलौंण सिखौंण, त मैं सबसे पलि कोशिश करोलू अपरा बच्चा ते साइकिल चलौंण सिखौंण। किले कि साइकिल मां एक बार जब बच्चा बैलेंस बणौंण शुरु कर द्योंद, त बाइक मां बैलेंस बणोण बड़ु आसान व्हे जंद। साइकिल मां भि लगभग सिस्टम तन्नि चि । स्या ही प्रणालि चटि, ज्वो बाइक मां चि। बस अतंर यो चि कि साइकिल मां पैडल मन्न पड़द। त सबसे पलि मैं बच्चा ते साइकिल चलौंण सिखौलु और तेका बाद म्येरु बच्चा आराम से साइकिल चलै सकद।